Pos estu velaquí es un pobrema en Estremaúra. Dun lau, la edá, qu'essu es pa tós sitius lo mesmu porque, güenu, angunus ya no están i sotrus pos la vida los va llevandu pa sotrus gustus. Peru es que porcima en Estremaúra, enque estean vivus pos la huerça d'ellus están folasterus i más que vienin en el branu. Assinque la cosa delas amistais en Estremaúra i cola mi edá, pos compricau.